Aminakahy manokana aloha, ahitako fahamarina ty zavakanto satria lafa mamoro zany mpamoro rey, ohatsy mpamoro hira rey, raha hitany amy fiarahamony na hitany andavanandro amy ty fiaina na raha andalovany, zay ro aboakiny atany hira.